རུ་སུའི་ཐང་རུ་སུ་ནཱ་ཧེག་ཧེན་མེ་དེ་ཆུ་གྱི་སམ་ཁ་ཐེམ་ས་བེེ་སེ་ན་སམ་ན་ཁ་ཆ་ཀཔོ་ཐེཔོ་ཁྱུམ་ངམ་ཨོདེམ་སམ་དི་ཀཔོ་ས་ཇིན་ཧེཔོ་དུ་། དི་ལེ་ཡི་སམ་ན་ལེ་ཡི་ཁོང་གི་ཕེལ་མེ་ནི་ལབ་ཁོན་སམ་དི་ས་ཧེེབ་དུ་། སམ་དེ་ཆི་ཀོ་དམན་བའི་སམ་ཇེན་ཡ་ས་ཇིན་ཧེེབ་གྷ་གི་ཧ་ཀོ་ཆུ་ཆེ་།